اک چابی تالے نوں کھولن دا مول سِدھانت ہے کہ چابی تالے دی اندرونی بناوٹ اک دوجھے نال ملدی ہووے۔ تالے دے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے پن ہوندے ہن، جیہناں دی لمبائی وکھ وکھ ہوندی ہے۔ ایہہ پن تالے دے سلنڈر وچ فٹ ہوندے ہن جو کہ تالے نوں بند رکھن لئی رکاوٹ پیدا کردے ہن۔ جدوں صحیح چابی تالے وچ پائی جاندی ہے، تاں چابی دے دانت یعنی نوکیلے حصے پنّاں نوں اک نِردھارت اونچائی تے اٹھا دیندے ہن۔ ایہہ پن دو حصے وچ بندے ہوندے ہن: ڈرائیور پن اتے کی پن۔ جدوں سارے کی پن اتے ڈرائیور پن شیئر لائن تے آ جاندے ہن، تاں سلنڈر آسانی نال گھُم جاندا ہے۔ جدوں غلط چابی تالے وچ پائی جاوے، تاں کچھ پن شیئر لائن تے نہیں آندے، جس کرکے سلنڈر لاک رہندا ہے اتے تالا نہیں کھلدہ۔ ایہہ طریقے نال چابی اتے تالا دی ادبھُت انجینئرنگ۔